Se unha amiga está nerviosa por un problema o primero será identificar, exactamente, que é o que lle causa ese nerviosismo e unha vez o sepa aí podemos intentar ver se hai algunha forma de alivialo.

A miña sobremesa preferida é aquela na que hai os amigos, café e dulces.